"Hainao avao gny nampifaly ahy na tamin'ny alahelo maro nandalo, ka misaotra anao lahy e, nahafaky gny halaheloko fa laha tsy nisy anao la nidoboka alahelo la tsy haiko zay soko nombia."